Au sek angka telu. Ka esa hitu, ka dua falu, ma ka telu sio. Hitu tambah falu so, na sanahulu lima. Ma sanahulu lima tambah sio so, na dua hulu ha. De hitu tambah falu tambah sio so na dua hulu ha.